Raha izaho manokany aloha de dite ro tiako, gny nitiavako dite manoka zany de hoe na tsy mahita ary aho tsy marary loha, tsy mivaky loha fa mahita aho mino tsy mahita aho mino; fa gny tsy itiavako kafe zao lasa miankin-doha aminy aho, san'andro aho ta-hino kafe, mila kafe mila kafe avao de zay tsy itiavako kafe.